Ogbe kwu iwa nharo ohara, atte kwam o mann mann. mman mah etomma nda e. wah aghom nwa mand ade e. Waa mo ruhi kho oghoghoma kiwa mono wo bhah. ingha nnanda nyima. waa mono wobha bishit. kham anthong. kharama mann bishhip momo yima ha irek rek e. moh harohara meh but momo manage moh obabha fot samann meh e. obubha fot saman meh ma si ma mobarr. Madi mokobara. ham e ntan werrt. vaa pa atorim nnam biship ode adide nnong ma si si ma mono okwo bhahi mosi oghom kwiden. Mosii mgwan hanaah. offonah meh mando kwa agbuha akwu ma. wa mo, akpen wah beh maa ganghi mann wah mo wobha meh ogbe wan moh wobha nwchatok khore ffa moh ochi. but ibinokpabi owobha herong obi eh, vaa mbana pam ih ihima nnang beh ochatok. Nkwu njima ogbe wani kwu iwa moh tima onong owori. anong nwoh ofona khe okwo pini ohi e, nham bii nsii bong. Bongha zimim owori bong ham hananghi. Daa mo benbi mma e, aboha mann onon famann bishit otogha onokpe. But mowobha moh oruhi akpen kha mopiri maa moruhi akpen p'aman gha. ohuri bii ibinokpabi obeni bii bina ghe anangho onong. onong nwoma kwo osoha onon. famman odokpeh, herang inimo bhahi okwo boha mann ochatok onah ma? Mopurima so waa e okwo boha mann onon ozima offona, obi mamann ozimeh owori. but madi den mah khe wo anima okwo soha ochatok mah. vaa peh bishit beh ruhi ma. but mando kwa ibinokpabi, nwerr kwu ibinokpabi obenibii Bin ah meh nangho onong offodemeh akpen poh adum ororo e. mamann odik khohamm. Maman otekwamin ozim mann bii mo kpobha ibinokpabi, mo kpobha onong aya. And akpan mba pah mosimo ozim mah opiri mah e. ono kpobho onong. onong kwa abhang mbi eh, rong hanaa vaa pa okim ba irek e. Be ruk akpen okaka. beh ruha akpen p'abeh ba abe na chorr aham tora onong. mando kwa abeh ruhi. Akwa piri habe etomma, achiduk p'abe. habha beh eden kpenamkpen e. Beh beh ham boh arangh mok abha anang ho e. Beh beh ham bah reng mok afa beh nangho ofo ofona meh beh ningha benini eh, anima afu ekpo pah onong otok ako asaa beh mando arosii. Akwa piri, aruhi tara mann. hewosi onong kpenamk. pen kwa okwo piri mesangha nwah omo wobha bii gbeng bii otok khe hosii ohuri bii orong bii otok khe hosii ohuei bii mamann ode vaa, anong pa'aham ojora ffo ibinokpabi e. so mamann odem kho ham kwa moh oni mam oni mam bishii ode mokwo wop ibi-rani mokpobha itta kwaman eh.